हाम्रा घरभित्र हाम्रा आँखाले लै नधेक्किन्या नान्नाना छारागा टुक्राटाक्री हुनाछन् । घर ढोकाबाइर भित्र अद्दे बेला हाम्रा हणम्बाहै भ्या खुट्टाम्बाहै भ्या छारागा टुक्राटाक्री आयागा तनी कै कुना काप्चाम्बा बस्या हुनाछन् हाम्खी था हुनैन । तै त्यो छारो झाड्डाइ लागि कुच्चो लाउनु पड्डोछ । कुच्चाम्बा भयागा तनी मसिना तानाले नान्नाना तनि छारोलाइ एगाइ ठाउमी सिङट्टाइ लागि सहयोग अद्दे भ्यो । हो त्यो कुना काप्चाम्बाहै ल्याया छारो एगाठाउलाइ ल्याया पछि <hesitation> त्यो भयागा छारो मौरो सप्पै झाडेपछि त्यो एगाइ ठाउलाइ आउन्या भ्यो । तसरी घरभित्र भएगो धुलो मैलो छारो सप्पै एगाठाउलाइ ल्याएर झाणा _कुच्चाले काम अद्दोछ ।